No vos quiu ponel propuesta denguna. Tenía d'avel salíu enantis de casa i no vos ei poíu dal avisu. Vos píu desculpas i no vos precupeis que no va a golvel a passal. Es culpa mía i assumu la culpa, no vos quiu cuental porcima testu dengunu assínque hazei'l favol de siguil eno qu'estavais i ara vos sigu. I si acasu alogu perguntu. Ya no vos quiu de hazel perdel más el tiempu i dispensal otra vés.